आँखों की देखभाल खातिर कुछ यू तरीका छन: सही रोशनी में काम कर – ज्यादा तेज या कम रोशनी में आँखें न थकावा। आँखों क आराम दे – देर तक स्क्रीन देखन पर बीस - बीस मिनट बाद आँखों को आराम दया। स्वस्थ आहार लो – विटामिन ए, सी और ई वाले आहार खाओ, जन गाजर, पालकआदि।